احيانا تصير الحياة معقدة اكثر مع التقدم في العمر لأنه كل ما زادت تجارب زادت المسؤوليات والتحديات وتتغير اولويات الناس وتظهر مشاكل شديدة سواء في العمل او العلاقات لكن في نفس الوقت ممكن الشخص يكتسب حكمة ومعرفة تساعده في التعامل مع هالتعقيدات بشكل افضل في المستقبل.